kapa ʻia kēia hana kuʻuna o ka poʻe pilipino he bayanihan. he hana kōkua i nā kaiāulu kēia a lawe pū nā kānaka i ka hale o kekahi ʻē aʻe a ʻai pū. ʻo ka pista kekahi hana kuʻuna ʻē aʻe kekahi, he lūʻau pilipino. a e like hoʻi me mākou, kākou ka hawaiʻi hoʻi, nui ke aloha piha i ka mahalo, ke kōkua like ʻana a me ke aloha ʻohana.